لما بكون عايزة اعمل كيكة بجيب طبق كبير واحط فيه البيض وشوية سكر وشوية دقيق ومكعبين زبدة وشوية كاكاو عشان تبقى بالشوكولاتة وبضربهم كويس في الخلاط وبعدها بصبهم في صينية كبيرة وبدخلها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين لمدة تلت ساعة.